Iyoo, ndu utoo mo a btooti gñég bége, wii jjej ñéga anan wiindi ateeng hilli ma. Bbaso bâana gaadi, bâana bà gegedi hódim bâa ma, a gwili fjaam bân go, a gwili gwentelem bâan go gijaa go, bânabà bânbége, bayísbà yíse a ferin ɓaali ma, bigarayi, biga womte biga fúfur. Wee tínga wii jjej, hali ma nan widi ho ga ateengi hiinda ho gga ateengi hiinda. Bari ndu ugí yaa gmala gii béedi ga, uuŋ waato waati ugí ngi hí ma a ffoda, amada húri yaa mboli ho ga ateengi hiinda, bari wii jjéj, go ñégna húri yaa ho ga ateengi hiinda.